إذا بقدر أثبت عمر واحد راح أثبت عمر الثلاثين لان هالعمر بيكون عندك خبرة كافية في الحياة وفي نفس الوقت عندك طاقة وحماس بتعرف شو تبي في حياتك وتقدر تحقق أهدافك بشكل أفضل من الأعمار الثانية، وخاصة أن بهذى العمر بيكون عندك خبرات واجد كثيرة بتفيدك في القرارات الصحيحة.